في مرة كان في عاصفة جرفت سفينة غامظة إلى الشاطئ، كانت السفينة قديمة ومغطاة بالأعشاب البحرية، وكل من شافها حس بشي غريب، قرر مجموعة من الأطفال يكتشفون السفينة وداخلها لقوا كنوز وأشياء غريبة من بينها خريطة قديمة توصلهم لجزيرة جديدة بدأوا يتآمرون على رحلة مغامرة وتحمسوا للفكرة بس كان لازم يتأكدون إنهم مستعدين لكل شي.